क्रेन कहलके एक ठो बहुत बडा मेसिन रहता । जेहका काम कहलके गढु गढु आउ बडे बडे समान एक ठाउँति दोसर ठाउँमे लैजिना होइल या लोड कर्ना होइल या एक ठाउँति दोसर ठाउँमे सर्ना होइल, उठैना होइल कहलेसे क्रेन प्रयोग करल जिता । क्रेन खास करके बडा बडा निर्माणके काममे प्रयोग करल जिता । जस्तेकि पुल बनैना होइल, बडा बडा घर बनैना होइल अइसन ठाउँमे क्रेनके प्रयोग करके बडा बडा समान उठाइल जिता । क्रेनके फइदा का हइ कहलेसे यी चाहिं ढेर मनै नाई चहता ढेर नाई चहता । अइस्तहिं करके यी थोरा किफयती रहता काम चाहिं सुरक्षा पुर्वक ढेर काम, बड बड काम करेसिक्जिता ।